والله ياخ الطيور الممكن الزول يميز بينا كتيره يعني في طيور بتجي موسميه بتجي في الخريف وفي طيور اصلا قاعده بشكل دايم وفي طيور علي حسب التنقل في المناطق في طيور بتلقها في منطقه وفي منطقه ما بتلقها فا ممكن كتيرا يمكن اكتر من اطناشر اوتلطاشر نوع بتاع طيور انا ممكن اميز بيناتم